<hesitation> Lafy tsaran'ny siramamy leha sentetik regny zegny agne, <hesitation> ama sentetikananjy zegny agne, hely fôgna ampesegna amignanjy de fa mahamamy agnanjy maharakotry raha ampesentegna izeh. Fô lafy ratsiny ndraiky edy, iz regny tegna hoe <hesitation> <hesitation> magnigno izy te mo? Tsy levon'ny vatagna, dikanzegny, mahatônga cancer an, mahatônga karazana aretina maro fôgna eky amin- amin'ny vatan'olombelognô.